Di recenti travagghiasti accussì assai ca ti mèriti na bedda vacanza tutta pagata di l’azienda. Unni vo' jiri? Talìa la destinazioni accussì prenotamu tutti li cosi. Nni sta vacanza ci po' jiri cu la to famigghia e macari pi iddi paga l’azienda. Grazi a lu to travagghiu la nostra azienda criscìu e perciò la vacanza ti la meritasti. L’azienda havi bisognu di tia e pi chistu motivu ti stamu mannannu in vacanza accussì t'arriposi e poi ritorni a travagghiari beddu càrricu.